Canada zao manahaky an'i Etazonia avao koa. Tia mihina maro, ary tia fety, tia laboly avao koa, afaky manao sport ze tiany hatao, mahazo ze- ze- ze raha tiany hatao azony atao aby. Tsy misy vo- voafehifehy zao ary tsy manavakavaky.